एक बग़ीचा के देखभाल करे के खातिर बहुत अधिक धैर्य और जानकारी के आवश्यकता होला। कम जानकारी वाला इंसान बग़ीचा के अच्छा करेके बजाय ओके बिगड़ सकेला। बग़ीचा में कई प्रकार के पेड़ पौधा लागल रहले जेकें समय समय पे पानी, खाद, धूप आदि के आवश्यकता पड़े ला। एक जानकार व्यक्ति जब <noise> बग़ीचा के देखभाल करत बा <noise> ते ऊ ई जान जाला <noise> कि कब कउने पौधे के पानी दिहल के जरूरत बा और कब <hesitation> कउने <noise> पौधा के धूप के जरूरत बा। समय समय पे ऊ पेड़न के कटाई छटाई भी कइल करेला ताकि पेड़ अच्छे से बढ़ी पावे। बग़ीचा के देखभाल करे के खातिर इहो जानकारी होअल बहुत जरूरी बा कि कउने पौधा खातिर कइसन मिट्टी चाही और ऊ गमला में लगावे लायक बा या ओके जमीन में लगावे क चाही। ए कुल के जानकारी रहला पर मने बग़ीचा के देखभाल कइ सकेला अन्यथा ओके ई काम नाहीं करेके <noise> चाही।